Qeveria ka për detyrë me rregullue sjelljet personale për me mbrojtë mirëqenien kolektive, si në rastin e ligjeve për shëndetin publik ose sigurinë rrugore. Gjithsesi, gjithmonë duhet me gjetë një ekuilibër ndërmjet mbrojtjes së qytetarëve edhe respektit për liritë individuale.